Bengladesy ndraiky zen̈y, nahazo ny aindepandansan’azy zen̈y izy tamin’ny Pakistan tamin’ny folo tsôta amby desambra arivo sy sivin-jato a fitopolo raika amby taona, tafaran’ny ady nifanaovana zen̈y mba ahazahoan-dreo fahafafahana ten̈a nare zen̈y ady nataon-drô io.